البقر و الغنم بيعرفو سيدهم و ممكن تظهر عندهم درجة من المودة اكتر من الجداد ، لكن طبعاً أقل من الحيوانات التانية زي الكلب